ألبس لبس مناسب حق المقابلة واجيب السيرة الذاتية مالتي اتكلم بثقة وبشكل واضح واطالع في عين الشخص اللي يسوي المقابلة اركز على نقاط قوتي ابين شغفي اشرح ليش قدمت حق هالشغل وشو طموحي فيه وقبل ما تخلص المقابله بسأل الشخص شويه اسئله عن طبيعه الشغل وساعة الدوام